Gootum nder fiya- fina-tawaaji lesdi Paakistan kannjum woni, ko ɓe, ko ɓe mbiyata Mehmud. Ɗoo kam concept ɗon vola haala taɓɓaago e waɗanngo honyɓe ko haandi